Enon yan dolleji ɗe non ko ɓuri hewugo fu himbe famanaiɗi na annda noye ɗi gollirte. E nder majji a tawa ira lacciri en, e wasawasa ko bon fama ni ɗun ko baɗe wawani. Ko hewi yaɗu e ki gala fu bote ender bandu. Ta nderi wona fakka majjie ɗuɗi sanne e nder bandu kanju kanje ma sembe ɗi gatta ta e ɓandu.